No andrìu pa sü Marte për ën di s'ël viage a düra ün an, a m'ëntresa pa andé ën lë spasi, preferisu resté s'la tera e fe mia vitta nurmala cun mi amis e ma famìa, lë spasi a m'ëntresa propi pa